Lu Pakistan nna lu millinovicentuquarantasetti, pi causa di l’imperu ‘nglisi, fu spartutu di l’India. Li ‘nglisi però sparteru li dui stati nun canuscennu bonu la situazioni sociali e di religioni di li genti chi ci abitavanu. E accussì accuminciaru sciarri e battagghi ntra lu Pakistan e l’India e finu a oggi la situazioni ntra sti dui stati è sempri complicata e ‘mmilinata.